हाति ले प्राय आफ्नो सुड को प्रयोग पानि पिउन कि लेखा, खाना खानाकि लेखा। अब घरपालुवा हाति हो भन्या पछा चाइ आफ्नो मालिक लाइ आफ्ना ज्यु माइ बसौनाकि लेखा इसा इसा क्रियाकलाप कि लेखा आफ्नो सुड को प्रयोग गरन्छ्।